Humburuu nga nda Hinji. Humburuu day i ga kand'a no don ima ŋwaari duru a ra. D'i kanda Humburuu ka gisi yaadin, to da Hinji siino fa b'a ina ŋwaaro dan a ra,a si duru. Amma da Hinjo goono da ina ŋwaari dan, Hayni d'i ne iga Hayni duru, wala ima ne ima Kolkati sasabu, wala ka duru yaŋ da d'i kanda Hinji, Hinjo no i ga dan kan duru nda kala ma nini. Mate kulu kaŋ nika Hinji yaŋ goo da to yaadin no Hinji da Humburuu. Hinji da Humburuu i ga ŋwaari duru kala iman te hamni, iman ku ima kwaay kaŋ te ŋwaari ga ŋwa. To yaadin no Hinji da Humburuu goyo goo da. Hinji da Humburuu faa nima di iman gisi, ima Hayni duru a ra ima Kolkati duru a ra, tonko yaŋ day da maaji yaŋ da hay kulu day ga duru a kulu Humburo ra no i gan duru amma kala nda Hinji. Da Hinji siino, banza no b'a i ne ima duru yaŋo te da a si te. Zama ni sin kamba dan ga ne nima duruyaŋo te. To kalaŋ da Hinji. To Humburuu nda Hinji wo kayne nda Bere yaŋ no. Da Kurɲe nda wande day no iga ne Humburuu nda Hinji, ngey kaci kurɲe nda Wandeyaŋ da Hinji ngey no ga duru yaŋ te ngey boro hinka kulu. D'a fo siino, afo si gway. Amma da i hinka din goono nidi goyo ga te no ama boori sosai. Amma d'i ne ama a folloŋ danno, a si te.